נהאר ואחד כנת רכב פי אל-אוטוביס ו שמעת ואחד המרא כתחדר פי אל-טלפון ו کتقول اسميتي رقم بطاقة التعريف ديالي و حتی العنوان ديالي تصدمت בקט כנסנא תشاف פיה ו تقول שי حاجة ו לקין מא דרת וואלו פי אל-אחר مقدرتש נסקט ו סולתה אסמעלי ליה עלאש كتقول המידעאת דיאלי גאובתני ברודה אה סי انا חדמה פי אלבנק ו אתصلת ביך ו מגאובתיש דבא כנקיד המידעאת בצח כנת חאגה גריבה בזאף.